<hesitation> ii ọkweyi on ẹla kum a ol'aya ẹpa. Ẹka fulẹyi a kahinii ije gee leeye ọda ya nun kije gee leeye a ọdin ka ma ọda dooduma nun je kọọ na gee je ka noo gee ya nọtu oo gee hanọọ ọkwọọkwu nya a ẹchẹ na lọ baanu no yọ nya ije bi gei lọọ a. alọ baanu no yọ nya ọle ẹnẹnẹ a hum ọtu ola, nke ga la ọla ọma glan ọdin kun b'iijen nẹn, ẹnẹ n'aka hum ọtu o pẹ nke ga p'aka ọma olen kun b'ijen nẹn, ẹnẹn'ọdo wiye hum ọtu ẹnẹn'ikakẹ hum ọtu ẹnẹn'ablakpa hum ọtu ẹnẹn'ọda noi chẹ l'ọche iy'ọbọọchẹ a hum ọtu, onyọ gaa la aj'uubekee nyo gaa mlẹnyo. odee mbaa kpla no yọ nyaa ọdin ka bi ijen a gaa yọn ọdan ya nun ka kahinin ije ge leeye a yọ bọa ije ge leeyea yọ bọọa ekohimma lẹya atino nyọ gaa mlẹnyọ chii ẹga n'achẹ iga j'unwalu gaan ọdin ka biijen ẹga neya n'achẹ ge mlẹnyẹ bọọa aga nyọ glan ohigb'ẹgọmaa mma kahinii k'ije ge leeye, aa t'ọmpam, m mọọ chei ọchẹnẹhi ei ọlalọ ama eko dooduma no ga ọlee a gee ma kahinii, achẹnya, aọnyokwu, ayi p'olokwu uwai gbeede. ọdii yaa higbọdin kahinii oge lodee eyei ga Kọ luwa ek'ohimmaa oge l'ochikapa ek'ohimmaa oge l'uwe, ek'ohimmaa oge gb'ulọya k'inọkpa k'achohimmaa oge kpuwa t'uklabọ oya chẹẹ kuwa ko ke ku pi ichọja k'igbihọle mma, so mma ko higbu kẹ gẹ nya no yọ nya pii pii no yọ nya, ije ge leeye. ay'ọmpa kẹla nun ke ka k'ije ige leeye mma alọ ma kahinii ol'ekohimma bọọ odee le yuọ ọtu agee chọnu ẹgẹ dooduma ije dooduma nọ chẹ dooduma je gaa ẹchẹ no yọ nyaa, ogaa chẹ l'ọtu kuwọ w'ajẹ gan. Ei, ikwu le nmo chuọ kaa mọọ ol'ekohimma n'ọchọluwọ ge d'oche abiije ẹgẹ dooduma ẹ inẹchi doodu k'ẹchẹ a alọfu biọ nyọ gla mma kahinii ẹchi ọma pii pii a ọchọma gee kwu. ẹyẹyẹyẹi humai yaẹẹ. Ije ileeyem ma ikpo k'uwọ ku che a biije a biọ dadooduma ẹgẹ dooduma na ya lẹ ikpo ọma iga wa lẹbẹn kọọ ẹgẹ no tẹtẹ wẹ lẹya gbọọbuan. so ihigbu kẹ gẹ no yọ nya, mẹmlọ do himma naa ma, ọchẹ okwu <hesitation> elọọ y'ọọchẹ amia ọchẹ ole mẹmlo dee kpla mba no yọ nyaa agee ma kahinii ije oge leeyen, aya mba bọọa ije ige leeyen aya ọhaa ije kei leeye l'ọchẹ